أذا كان فيني اختار بين فقدان مفاتيحي او هاتف المحمول كنت بختار فقدان مفاتيحي. بسبب انه الهاتف المحمول صار جزء اساسي من حياتنا. نستخدمه للتواصل والعمل والترفيه وحتى لتخزين المعلومات المهمة لو فقدته بيكون الامر معقد جدًا خاصتًا في الايام الحالية اما المفاتيح رغم انها مهمة ولكن لو ظاع ممكن نستبدلهم والقى طريقة لدخول البيت.